dakoori, donku borosoo. ka moo peerimeetiril e a ye a ňiŋ joosi a la. salitee minnu be ňiŋ woronkoolu to a ye i bondi jee. Mee a ka ňiŋo fanaw ke, ňiŋ, ňiŋ ka a,ňiŋo fanaŋ ka a kereyaa le kuwaa, donku i se a je ňiŋ dimoo te tariyaa la i mutoo la ňaato la. parisiko, jamaa baa niŋ jee noota baake le jee wo le ka, wo le ka ňiŋ dimoo saabu